يحاول يدخل اللغه الچديده في حياته اليوميه يعني يشوف مسلسلات أو أفلام فيها أو يسمع أغاني و يترچم الكلمات و برظه يحاول يتكلم حتى لو كان شويه مع نفسه أو مع نا يعرفونه و الممارسه أهم شئ يعني لو كان كل يوم يتعلم كلمتين أو چمله مع الوقت بيصير الموظوع أسهل ولا يستعچل بالنتايچ كل شئ بالتدريچ.